اتأكد إن السيارة في مكان آمن وعلى سطح مستوي بعدين استخدم الرافعة لرفع السيارة شوية عن الأرظ، بعد ما ترفعها فك البراغي اللي تمسك الإطار باستخدام المفتاح شيل الإطار الجديم وحط الجديد، بعدين ارجع شد البراغي زيين وانزل نزل السيارة باستخدام الرافعة واتأكد إن كل شي مثبت.